طعامي المفضل هو المقفول، <hesitation> لازمها <hesitation> سكسو، آسكسو يكون مفتول باليد يا خويا، <hesitation> ومن بعداك أنا نحب المقفول <hesitation> تفور تفور قاع الخضر تفور بطاطا زروديه قرعه لوبيا موشطو، فورلي كلش، حطو في كسكاس، خليه يتفور، ومن بعداك كي يطيب هذاك الخضرا حطها بجنب، بعد ذلك فورلي الطعام، فورلي <hesitation> زوج ولا تلاته تفويرات، حتى يتفور جيدا جيدا جيدا، ومن بعداك خلطلي الخضر هذوك مع طعام وادهنو بزيت الزيتون وتجيبلي شويه رايب مدابيك تاع البقره أولالا شحال بنين.